Kó olenu liyiel alilienyami ótankitani bom, otankitani bom; oyuorr yuorr lé onenu lé bom; olorlor bom, ofehfeh bom; ofahh ofehchi ogburo or muakuen, leon ogburo ofefeh muakuen, muakwen aré fefefehh ogboró; opiepie kie nyin arẽki kie shimeshime bom otsorr tsorr behtsorr lé bom omama ikobeche, piepie ki nyin nyin akie kie nap nap. Beníníechi mpam ké bé mákeé lé libie wuetsueh komakie, komakie ofuerr. Beruruchie beé ben-mpam; ma mpann ehh ehh omayhorr nyin ayie bééh pómu, berurucheeh lishani opia maá boru mpam lishani opia; máá boro mpam leshani opia; beruruchehh mom áwuwuu kómakie ejie má lejie liwun eýeh, maá ́lijie liwuu eyeh oma yuorri inuu because wufurr umeh iriki kumkum leh weh; nde weeh ofima Eyiemom waá nkie chu leyurr? Nde wehh ofi borki mom wariké borieweh? Ndé wéy ofitankimon warike tani éwere? Ndé wéh efifahmom warrh an fáy wéy? So kinyin-nyin kíere pua pua puat akie opiepie; leeken alie libiekper alia nyi mom arẽ Enyam., Mpomu aré le wunyu áhh oriki pompom bepom ebue mom ntchongki tchoni chéé mom ahh ahh ari mom chhenyam. Mom ofe yá opomu nyin áyi dor ama nyáno nyáni Akiel miorr Ɛhhe a'kel Akubo ahhe aréh lẽ omé, a nyanko nyan cheé wé o'kum ehh liyiel alieh enyie lifie nábo yehh wéy oriri Ɛ'jujuemom eyeh ochuweh wéh opiae weeh, ochuwe wéy okalewéy binyin Ɛbiekpo, ahruechi lé nyinu le nyinu Ɛri le nten; nde wey okperie'kwo le liyiel; oriki kuloo ló orémm, njie okpero ekwo le oremm oriki kuelo lé liyiel, and epiepie ewa Ɛ'kekel so nten owéy áhh sherishero wéy ko tsorr mom, wéy ko tsorr mom ehh kpo chi afeleye wey ko nyani mom, wéy ko tsue mom, wéy ko yikie lishani mpam opia; mpam beh benni nyin oma pie yiyie irie liyiel alie li nyan alie aretor mom Ɛshieh alenne, eshey Ɛkeleché mom ahh arẽe mom ehh nyiam. Ochichi ochichi oriche ndee oynorr yuorr mom ehh nyam etuonki tuong chi ori mom ehh enyam.,, Njie ori Ɛbémom emalo tuon chi wéy ori ebémom even lé buakwen abeeh kenuni beh kelkel chi wéy ori E'bemom; lé beriki pom pom chi wéy ori Ɛbemom orue che ahh wahh weh ofeh; Esháy emilo kelkel chi orie ebemom. Ifiki-yem yem yem eyi chi eeh ehh ori bemom oribemon but ori ebemom., Yiyie yé Ɛpomu lolor beren; e'nenki nennu beren eeh kenken le beren; Ɛ'tsorr tsorr beh tsorr keko oyuorr mom ehh nyam. Bey benben mpam; maa béy benben chi ma pie leshani Ɛ'mpam máá. Leshani ofi ruabo enu oriki mama otutue le'ator aré oma elue enyi orike má elieh. Béy benu mpam wéy ofima; béy benu áyá wey ofiema, béy tuobo Akubo mpam wehh ofietubo béy pie chi nyie ofie pia opielebo kie béy fewéy lén alie linyam; befiekie fewéy lén alie lie nyam; odzan Ɛ'beh lén kangkang nten, odza Ɛ'béh lén, kangkang nten odzana Ɛbelen omeke? Ye ye Ɛ'pomu chi Ɛ'yen yan; Ɛyelie bom abeh béy nyam; kie Ɛshieh Ɛkwoyie chie mom ehh Ɛnyam, kie eshieh Ɛ'kwo yea chie mom arh Enyam ahh piakie pie bienyi abie Eshieh Ekpe; Ahh piaki pie bienyin abi ochuweh okpe ehh piakipie bienyin abie nwarr ochuweh Akpe. Nwarr ochuweh arilebienyin arẽ kalki yea kalo bienyin Ɛbia bie náp nápooo; bia biefinabooo opiepie eya omi pie Ɛbehoo opiepie eya opie enyam ohh mom afeh arẽ chẽ ehh imie yuorr; efilebi oruechi wéy obiekienyie, bekalku kalu laba cheh yenyanni, yenyamni ko oyeli mom ehh enyam kie Eshie Ɛkueweh chi mom ahh Enyam. Mom aré piaki pie bienyam ehh suelki le okelo, A sueki lé olue leken le mpi chinyeh beh tchunkie tchoni chie muan ehh amaki le liken ahh arẽ rie mom ehh enyam., Lé iborie lé mom, léjie mom enyorki mom, bom bey pom Enyam beh balrr kwe, léé owom le-lee-leeh bom beh pom bebalrkwe lé ofinu lee lie wrong ebom elier but enyie orie mom ehh enyam, endeh orie mom ehh enyam beh ma pom eyam beh barrwéy ujie eyeh aretor liquor liborr, lijie eyé aretor ntehebe ehh-borr behma pom enyam beh bar kwe mom ehh enyam eh suelki leéotchoning, ahh suelking lé oshoni Eshey Ɛ'kelke yea Ɛbibie bom Ebeh benyam lee béh beehr bom but ochuweh weh ogacibiem, ochuweh weh ogacibiem.,, Bom ebé benyam bah rie rie bie beehbom bie rie rie.